Ra vidina trano ndraika aty aminay aty aminay aty arakaraka agnanjy my io, ra ohatra oe vita amin'ny falafa amina rapaka de akekeo amin'ny dimidimy alina enin'alina na rairay hesy akeo defa mavita agnanjy fa ra ohatra ndraiky hoe trano be vita amina simagna sy biriky de ngambany akanikany amin'ny dimidimy hesy <hesitation> akanikany mahavita ananjy.